Tlen cachi nechmahtiya, quemeh senteh tibu tiburón, senteh leyun, senteh quemeh camalión, u couameh tli tlaquetzumah, quemeh cu, couatl de cascabel, coralillo, ino yaha quiemah porque ompa mobiltia no. nocuierpo, mobiltia poque ino cuali nech nechquitzomasqueh ua nimiquis en menos de poco mira de poquito tiempo neh cuali niqmiquis ua ino quiemah naha nicpia, nicpia, nechmahtia.